ve eo to kokoman no si beo si mas, eo si no bo ta'or. Eo si ong manuh. To keh no aka no sih eo to te no sih eo he koman no si beo si mas no manuh pa ep pa von po masta. Ko no manu ostereria bo ge. Vegen a von eoto iu raka no sih, a von e mani to poka rer si mani, pama o varih pama pasipik arih. Mani fiji ah, fiji rakah koeh. I a von eo to iu no sih peo to- to manin akah no sih a, o a naban aruh to heng rer, po, me ama- ama aelan ito te rer ama viah- viah rakah. Ma tahi pir, mea ma biras ito nung rer. Tah eo to iu raka no, o ma heng. Ken heng ito nung rer. Ma pacific heng arih. Hi! Voavoa kosin rer oah koheh. Ma kosi roer ta'or, tatagor noma. Mea ma- ama miusik pir ma bit pir rarih. Oah rakah si pama style heng pir. Ge, ko pa iur no rakah no nen beo si ep pama aelan boneh, mea ma- ma ken tah en ito en rer si manuh. Eo to iu ep- ep akuk no si pama piksa, pama video ge ama tah varih. Kopah kokoman akah no si bah, eo si mas ong aka roh pama o varih ko kom o ama o varih vegen ea to no pom tem mah? Ko pah mamanin akuk no sih. Po tem eo to ep ina ma ken piksa bomarih, to eo to iu akuk no bea, beo ep ino, bi heng rer. Iu vagogom heng no sih. Me ama ken biras ito nung rer. Oah raka koheh va toa va smat akah rer. Ko pah, kokoman akuk aka no si be, ih eo si mas te rakah no manuh. Eo ve to iu heng akah no po o voh e subuav to gor non ama kosin niah. Pa toa va smat akah rer bi biras pama prangipani varih. Mea ma ken rarav arih to voh rer sih. Toa vaviah akuk akah me rebuer. Ko pah manin pet a tahi, ma ken tahi vari ito te rer. To toa vaviah rakah non. Ma ken tahi ea to iu vahuv ro nen ge ara. I gen ama tahi pir ea pasi ep iniah, ahik tama, puhan vir. Ma puhan ta abuabuh vir non. Pa vi'ah rakah eo pa ep pet bo o kua momor rer bi vahuv rer ge ara re nen. Isi a aelan bone ve a fiji manu pa pacific. I gen ma culture mameh culture pir vatoe akuk pet bo mea ma te pear. Te menon ama meh sih tate to vatoe amot bat non. Vegen po living pi- pir, i gen to oah rakah irer pear. Pa kokoman akah no si bah, ih, po tem eo si mas ong pama o varih. Ko ep matan o ma pa von, ma ken aelan arih. Ma pacific aelan arih. Po o ito te varer. Vegen ama aelan bomari pet, develop avi'ah rakah. Oah ha karo rar. Ear mani to hikta te vamomor pino non o o ito te rer sih. I gen e oah raka sih. Eo gen si to mamanin na'oah raka no, o i o ito heng arer. Ma ken singsing ve ito heng- heng irer sih. O vi'ah oah rakah, smat akah. Vaniu po tahat bo subuav gor ma ma kosi roer. Ti bone akuk koeh. Pa sue no si ba eo si mas te rakah no ko vagogom aka no ko ep aka no pa matan, bua mataneo. Isi a- a te aelan bone eo to iu, pa pacific kuruh. Meh o meh von pet, australia. Australia koe to te vatat amot pet non pear. I pet ama von po masta veh woaet. Ma o bomari to vi'ah- vi'ah a ror ama o ear to te ror. Ma pop pir ve to viah oah non. Ma von ama develop a vi'ah. Kapa nes vagogom ror pama piksa ka ep ror po o ir to te a varer, po o ir to he a varer pa kar, po o ir vih, po o ir to en a varer ka pah mamanin akuk ror. wis akuk ror si be eo to te rakah no ge eo to iu no raka no pa- pa- pa ma ken von bomarih. Ka ep o ma pama ken, von bomarih ka ep po o a naban narih to tete a varer. Ve ve ea to ep ira'oer kapah kompea avah po o ear to te vareok karor pama o pear. Kapa te meror si o vakokoman bah, ih, eo- eo si mas ong areok pama o varih. Ko ep poh pama ken von arih To ep i ror o o a tavon to te vamomor a varer, viah a varer. <hesitation> vegen e oah raka sih. I hio ror pama ba ge ama clab, ka gang ror ge ea oda akuk ro na ma peret tah en. I hio ka en. E oah raka sih po o ir to te varer sih. Ear he mani a sih ken tahat, te enon a ta ta ear to te eror po o- o- o hao ear to te taneo varor. Te akuk a ror mani antoen ear to met. O e sunon to pok o karar ki he ro arar ama ken ti natnat mena te develop arar. Ear to eksep akuk e ror o ear to te varor sih. Ahik ta tah nen ear gen to kokoman na abuh akuk ro sih. Ko kokoman pa nov aka si bea vagogom i ror ama ke, ma meh von ve bear vagogom i ror ra'oer pama piksa. Kapa ep, po o ito te te a varer po o ito po living pir veh. I gen ahik ta tah nen. Pasi kokoman ror bear to ong nen kapa ong nen po tem ah? Ear he gunah varov pet o er. Tate apa kokoman akuk. Kapa sue bea to ong nen. Vegen ahik ta tah, o ito te koman a rer. Living pir veh to nung koman a no nen. Mea ma culture pir o ito suk bat rema tate pear kurus. Ma wanwan von kurus o e sunon to pok o rar, ear kurus to te meror ama culture pear. Ma tate va von pear. Pino non pama naban bomarih. Ir a masta to te gev erer, ir a naban na vari pa fiji to te merer o te pir te ma te culture pir vegen ear tokoman akah ror si bah, eo si mas no nen keo ep po pama von arih ear to ep eror sih pama piksa kapa manin akuk ror kapah koman ror si bah, ih eo si mas ong o pa von neh. Ko ep o pa von neh. Ko ep o, o a naban arih to te te a varer. E oah akuk keoh po o ito te te a varer sih pama ken von bomarih. Vegen a kokoman to no sih kipa hik akuk. Sue kura bear to no nen vegen ahik. Ah, tenon. Ear to gunah varov pet o er. Ear to ong a na nih? Te akuk ror